Nisy fotoa moa ,nisy sezy raiky zay <shushes> taminy tanà lehibe io ao. Sezy io fa antitsy, fa maro ñy raha nandalovane ,fa maro ñy traño fifandraisam-bahiny nisy azy ,fa maro ñ'olo nipetrak'amine, <shushes> sez'eo maharitsy ary <shushes> misy tantara hajàriny ñ'ao ,misy tsiambaratelo hajarine ,tsy hainy ñ'olo maro, <shushes> misy tantara tanjanany.